مانظنش كاين خير من أنك تحتفل بيوم ميلادك في وجود العايله، خاوته خواتاته، اصدقائه <hesitation> ناس لعزاز، مع الأسف في هذا الوقت كل واحد وين راه، و لكثر هي نتفاعلو على بعضانا هاذي حاجه مشي مليحه.